Pos ara nel branu con tenel la bebida i el gaspachu i essu pos bien frescus. La nevera pos premiti de tenel la bebida fresca i de tenel gelaus, i de tenel gielu. Peru lo más emportanti que hazin es que mos premitin de condural los alimentus i hazel que no s'eschanguin porque es verdá que quantu más llena está la nevera pos alas vezis no vemus ni lo que tenemus assinque menus mal que las tenemus.